Laha ty kolotsain'ny zalahy anglisy reo koa aloha, rozy manaja ny mpanjakan-drozy satria rozy mana mpanjaka. Ary manaraky ny fomban'ny tandrefa avao koa rozy. Manahaky any hoe, rozy zany fa mana fara- samy mana ty fahalalahany manoka de samy manao ze tianao avao koa?